أكثر حدث أثر علي هو وقت كنت في سنة آآ تاسعة أساسي كنت آآ آآ في الدراسة وروحت نلقى چدتي توفت آآ في عمر خمسطاش من سنة بالنسبة ليا حياتي تقلبت كنا متعلقين بيها برشا كانت تعيشي معنا ومعناتها هي اللي لاهيا بينا على يديك أثر فيا عاللخر وعرفت إني نموت نچم تچي في اي وقت.